धन्यवाद पता नहीं मै आपके बिना क्या ही करता यन तुमन मैते मदद कर्ली की मैं सोचही नि सकदु की कन करि यु इंसान प्रकट वेगि मेरी जिंदगी मा अर मेरी यन कर्ली।